Nohaninay ny omaly sahoaba zany hoe haninkotrana fitambaran'ny <hesitation> mangahazo, <hesitation> sahôgno, akondro regny alaigna ataoko fangaro vanio ary atao siramamy mpa- <hesitation> atoko miaraka ny <hesitation> izy rehetra fa ny vanio zegny aro- alatsaka aminazy raha ohatra efa elaela ary siramamy amin'jay kaofa ihinagna azy alatsaka aka de tsara ny sahoaba tegna mampiavaka ny <noise> <hesitation> mampiavaka azy tegna matavy.